Quintzi chichimeh tlaixoutiyah, chichimeh o tepitzin mestutu pero nochi chocah y nompa oma inmati chichihtoc porque quetah o que non yivitz, parece, parece quemeh ictouah sec, toua hay yoccacaa quenamo pero ya quizticah aquin ompavitz, mostlatica ictoua hasta no quetas ihquin. Amo yecayo, callate chingao mm, que lugar este quihtoua siqui quitlacoualtia idueño, pero tehuan amo pero tehuan amo tiquitah pero ya quitzticah ok simi yivitz venca, pero yivitz. Oxon amo venca tiosqueh onechpasarohtivitz nah noyihqui na quemeh, quemeh nemechmolvilia nin yola neh onicochinico hasta la una, una y media, tlica, porque nechcocoua nocxiuan nah, uan tlen tiene que niquisas de por si. Quemach iyamo quipia tonto tunali, icpia como es mucho como quince dias o hasta veinte dias vencau ayamo vencovi, uan nah amo naah noyulcou, yen noncan noprimo tirso sen tichichi ihquipia, uan ica quipia icinturon tepetzen pero quemeh si fuera naah nochichi inon ivisnotlac motlatliah queh petzteca pues, pero yeuatica notla ihquih mihquiyi eh, una amo nochichi inon, uan tos yeh inon, pero, oh, quemach iquemanoh uan, oyaya notlah ihquin, oniconita, oniconitaya cafen pero osentepouitz, me imagino, tlahcopan, tlahcalil quin, ompa quicuahticah non cachi omopacho notlan cadopxi ompacah notlan quin. Yacah, totiopayaca mm, onmoquitz quemoh, onmotolih ihquiyen son tlachixticah quemeh ica tlacpac, quim cahtic, ah, uan no teicuitlapil, hasta ichichiua hasta nisua quin, pero, tliga, orale. <noise> pero naah, amo quicuah moñe, tla yocahca noso amo cualquiscahqui oquinojo tlacah moquitztequis son quitztecah pero que quipensaroh aquinoh oualah, quemeh nah nochichi hasta so quitztica, so quitztica, so quitzticah queyeh, estate, estate dejalo, dejo, dejalo que venga quien es. <hesitation> So quitzteca este tomatis tlen oquinojoh, ¿tomachilia oquina, quicuitzauilia Leon?. Quemah bien, Onchi, orale que cosa quieres, es tu, tu perro, bien que lo mato ¿aver ixmicti?, ixmicti, aver tla mero cuali itmictis. Ixquita Lio amo no chichi, amo nochichi nocan jue, nochichi ya ichichi necoh cox noprimo, otliquiteyah cuaycuili milichiac, we, nah, nah amo mate de yehua, amo mati quenin can nimovicah non yeh ompao, amo inmati. Entons oquicactayah noprimo Tirso. Tos Jon ven mi primo amo quimati lo tlen tehuan itpiah yeh assunto de tehuan, ¿tlica amo titzahtsisnicoh queh? noncan pox ithahtzi nah niquisas tla tiniqui tarreglusqueh, pero, pero amo yaah ixquili, yeh amo quimati, niamo quisa siquiera tlica ticliayah. Ocalahque amo ope ohcon, amachi tlinon uelis son campa uitz calle porque quipia onte entradas can niapa quisa no igual. Entos para otlanes yoquitoc, pero, otlanes oualah yeh, neli tla quemach nanco, noncan mochihtoc tlachiacan necon, pero amo, amo inmati quen nican oquechco, oualahca neco ichan non tla Lion, ah, ¿ui no quemach ok tla oniquis?, nili oquemach, quemach oritah, ah pos eh topeliohque nican oc tunali pero xiacan youitlan nochi pos ora, neh ya cuali tla ohcon. Masi nicoyivis se tla nochichi noncan, niquilia nicoyivis necropn no tlac se miyivis, toua cuali, cuali, cuali tla buena gente, kilia por yeh meroc, buena genta yica pero ya goconcan, yeh quemah pero cuali, Cironto nira cuali, cuali, carierah ixcalaqui, cochito cariera, arale pues. Auan tzontiaueh quihtoua ixquita, ixquita igual amo ixquixtineme tas amo yen nicotica, ya mosqui tiquisa la una, tla cah tiquisa la una, tlacah sa tiquisa la una, nale amo niquisa, nah canah igua amo niquisa, ah, uan amo timomohtia niquila pos tloca nah nicochia can oxinico no cel iTenanco ihtlalia itic nomil ica noso ouatl noso yitl tla ic siembra cah igual tehuan tiaveh ¿catli nec luz? can pa ticochis tleco pano amo nimomohtia nada, nada pos amo nimohmotia, cachi nipahtia san tiborrochoh porque uintiticah, una ni para nih cuando miquis aih cuali, tla onechonma pos polivis non que no vastòn, ue pos ompa isque nonqua tuvo yica